<hesitation> Vaonkazo sy légumes tsy de be mpafantatra loatra amineh akagny moko alay chou-fleur mbana brocolis zany tsy de fahita amineh akagny fa zah ndreka mizaka amin'olo amineh akagny hoe andramo sara mi moko alay magnandragnandrana aminjegny mba fantanao hoe karanjany tsirony, <hesitation> akeo koà zaty mbana vaotsirindrigna, vaotronaka regny koà zao tegna hoe mizaka amin'olo mbola tsy avy tagny taminineh tagny zaho tegna hoe andramo.